هلا فيش حياك ,انا هنا خالد انت شو اسمك اعتقد اننا تقابلنا قبل صدق, انا اشتغل في التجاره ,وعندي حاويات اصدر لدول برا وكذا انت وشو مجال عملك بالضبط ممكن نكون شركاء في التجاره وكذا على كل انا تشرفت بمعرفتك ,وان شاء الله نلتقي مره ثانيه.